Nive kundisha vana klisha lvanang dakka ivoi weru mfumo ume watere mfumo wa mjini kwa vile dowaatia mjini fo, were mfumo wakaa kwame tu. were wakumbuke kwamba mama moto ndo alipata shida ya uumke tu- tusakunyi kwenye makwite choki ngikundi vana wadaka ivoi wajitahidi ata vavara besa ya moo watabet sana kwenye mapafyumu kwenye ma ma ma musheli hapana wabeti vo vakame kidoko vatengeta kwansha kangata nshomo lanziya mhoko laziya kama tikiti laziya kwa muma naranse na kunduaditiaje enderea na kibarua kidoko kdoko. miningi kunde yani var tuvana vwa moto vakara kindo sha chocho wakalolia ndwei vata hio home vailole samana motuye toi tuleningwa sova tanzania yani wakawa ya moyo yani hata kwala nyani aenda kwamia kwe yemanye simamia mbaa kwasabau nyemanembia mia kwakandika tukamemia mia tusengete maisha avana mototukolia baadae lakini kola ujiva na wavet sana kwa kwerara undusha mekfia mafuta mesha ni yamba kio kichijwa ati hapana wamanyera na mende lofo yeba kitata fasha ngele pafyumu ndo iyata mafuta mesha mustarehe mle kitimoto kilonsu mlale wana mladiva wameenda shulw kwa hio kwatoe msaadae medua kwa mea fovo ukunde kenda kweunu udua akili kidogo ya kunde saswa meafo kevata Navolia ukute shida naraha utakundavo kuna mia ertete ibeli nisingeta besa wawa vaili pakundem meiteka ri kabisa vo maana ake ukienda kwakwe enyebuinyasa kakwia fe nateli mwete beso vemkunda lakini ukienda hete shida mkasengeta laili yaminda handulu raandulu hata mukakolia vana mmocha weshandike historia mnyandu ukaamba kwamba soozi kumesengeta kutema kuteseno natatamo motu na fuva nava kushandwamu mwanga'na kwa kwenda mruta kuunda na ure tabia yelu werna nangayo lakini ukolofia mama uyokfia perfume ukaenda bar mwana tatasha glasiia murkombe chatuu mmeku kakwia haya mama na mngili kwiya hauchundi mvaalu hadiaho vulia mukamba dikidia ngia to sheharim mngaliete besa kumbe nyakuyo ukweli na uyuwindoneki lesengeta na lolia kaende ngevu kola uteta akili ye sengeta webaki welia weshambatata holia kantukana hesa shaktukana vo ili na souvo ye naniuma usakwe kwamba maisha ni ya mndata na maisha utamasa kwa kuwa makini lazima udie ehh maana ake ukolia ndum msereke kekali kaukamata mba matumizi ushii besa kwaliokola kanjayo mkifo ifo kaanze iliate ivo kanze shii hatake ukanze tamkondusho kwa kolia val lange kabisa nmepata kakolia inserufa tuwe yani ngarira saa saba ilete mbolanyi mafundo nili tikilo muundani kumbe mwishoni ife ni hasara ndouwo wapaka na wawana vua wonika ukola mdofo. vana vatachovwire maadili ya mama na tata. Chandulwe sengeta nafu sengeta kto uchenjewa mbeninga kolei ndula ilahe ebo shadaka emishave ebusivae ibusi vwon ni mndu tambei ibusu vwomni mndutata ete mhendelwa klwe nataka kama lukambala leoni he nkine mkumuife ivege lilmwe kijimninga besa ngijinga shaulu umamkomwa vo wishikilmwa nkwakwa wishifo maana ake ehh mndue mejitambusa ngishida dake hurn nangeenda ukmesha kwa nyale mabofu. ifu kashka hoti ikive uwana itomiamringai mlinga wehia ndende ncha hia uwesilia na moto umemkomwavo na nimekukomoavo kwa chocho tawa balansi lakini ukaembelea maisha lammavo ayembe amtemenia hata ndumsero wete nafuwa katifo kama hurtu ndu msurowa wakati hutushalekwa mbetumbe mbwera wakaja isale wakatuma na mshikia ngwe atera kwamanya tetwa navevioka kamdulia tole ngepata nafasi irerenave keenda ahh katunya katunya kahatu tuvemanya kwa muwa kute mwana waklifu waliha kae ngiu wene kwete mndutate kundi mselia taamwaleke lakini hurukweete fo hurubarwa na simu kwaheri waveenda kwa zchoshio shimu maisha vo ningekundi holwa vete mwana fo hulumwa aklifu waanze maadili amama vo hurulile kujakauka mmelamavo ifelwa mama huleshia hata na dada tukaka tukatamia mpaka leno tukakora maisha mamanywe kwele sambungwa na vesheo tamia namia vo ufsenegete mia fota msengete mnduo mankare sengeta besa msengeto manya tsousou nyaanza shule tapata mshahara tazarara huo <noise> tehare mtwa nswea maisha tukakoiya mwana tumsomesha tuweika puti. Maisha ngeshinda niinkundi vana klifo vafanyia mhh